Niihi n eeri ba nyu'uŋɔ de la viiŋɔ bee yu'uŋɔ sɛlika. Ba wuni mɛ suŋa gee mi nyɛta suŋa lika puan. Dunsina was koo niihi sina wa ani la suram gee sugɛ ga'a gee kelesa lika la puan ti ba san wum dabega zi'an ba ni nya bisɛ mɛ suŋa nta doose bini nyɔkɛ ba nɛŋɔ la. Niihi sina wa ka eeri suŋa suŋa wuntɛɛŋ. Wuntɛɛŋa ni de la sansɛka ti ba ni sɔgɛ bamiŋa gee vo'oha gee yini nya san ma'a ti lika lilige na ti bama nya ni yehena ti ba nyɔgɛ ba nɛŋɔ.